अगर फ्रांस जाहु तो अपन साथ एक ठो सूटकेस म कपड़ा। मोर दस्तावेज रखु जैसे कि आधार कार्ड आईडी। पासपोर्ट मोर वीसा और अपन वॉलेट रखु। जो मोके काम आहि समय समय मे। ओकर साथ साथ कुछ खाये बर कुछ तेल। क्रीम अउ पानी रखु।